أفضل أنى أقضي الليلة في خيمة على قمة جبل صراحة لأن الجو غادي بيبجى جبلي وجو الجبال حلو يعني يعطيك تجربة مختلفة تجربة ممكن أنت ما تجو فيها واجد في حياتك فالمناظر الطبيعية شعور الهدوء شعور أنك جاعد على جبل كلها حاجات مختلفة يعني لو خيروك فيهن حتكون أحلى.